Misy karazagny fontry la scie. Misy la scie ampiasaina amina tagnana indesigna magnapaka kakazo. Ave misy la scie ampiasaina amina courant, mandeha courant na mandeha essence indesigna mandeha magnapaka kakazo ndraiky magnapaka vy.